แนะนำ เพราะเวลาไปหาหมอมันสิสำบาย

สำคัญเพราะว่าเกษตรกร เพิ่นใซ้แรงงาน เทื่อเกิดหยังขึ้น

เวลาเกิดอุบัติเหตุสิได้ไปหาหมออยู่โรงบาลเอกชนสะดวก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

เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู่โรงเรียน สิได้พาไปโรงพยาบาลเอกชนทันเวลา

ตัวแทนเวลาสงสัยอิหยังกะถามเพิ่นโลด

ได้ เพราะว่ามันสิมีอิหยังคุ้มครองเจ้าของ

ปรึกษาครอบครัวสิได้รู้ว่า เพิ่นใซ้อิหยังมันคือสิดี

เคย เพราะว่าช่วงโควิดมันบ่จ่ายเงินประกันข้อย

ปลอดภัย เพราะว่ามีคนเฮ็ดประกันหลายอยู่